Pues xexa ka kuni ininá, ña xa ku kiti ininá, danrono no xaná yukú, inka ña ño'o inka, pero menió té tu hua'a <hesitation> nona ñanrí, ña tu kaxi xa kú kaníi naxnió kuña nrido'o, tiñoté kue kue ti xhikuano, persona ño'o dani tuena tú. <noise>